E kahea wau i koʻu hoa a ʻōlelo wau kala mai ʻaʻole hiki wau ke hele i ke kiʻiʻoniʻoni me ʻoe no ka mea ʻaʻohe iaʻu e malāma i kaʻu keiki no laila ai ia iaʻoe mamake ʻoe iaʻu e lawe mai ia ia me māua ʻaiʻole kahi manawa aʻe,